Ma arva, et ma mõista joba piisavalt häste või-ollaq lauldaq, nii et tahasi määnestki pilli kah oppiq mängmä. Muidoki tahtnuq viil parõmbahe mõistaq lauldaq, aga um nigu um.